الوردة الحمراء أجمل وردة وأجمل زهرة رأيتها في حياتي، <hesitation> يعني زهرة جميلة ورايجة وريحتها جميلة، <hesitation> بخلاف الأشواك اللي تكون حواليها بس إذا شلت الأشواك وشميت ريحتها، ريحة عطرة نقية ريحة يعني جميلة شي طبيعي شي مميز في الأزهار هذي.